<hesitation> i lani shi ma hwenyi zhawa wenu wenu na atu yaji hweyi gano zhawa wenu wenu na atu yaji hweyi, a gama ija tukuba nu gbetere udumwa kana iyi gembe ofwogo ti lashi ti ma zhawa ibe, iwenepo gana gbetere ga udumwa butu zha na ma cenje ko nu uny ushipwu bi zhe ma bu suyana iyi nana she neni bu i zhe hwan du ma udumwa hin bana ni ba. Ashe ka bu zhe shi ushupwu ato. Ama butu butu shilaji ruhwu re biya mepi u zhe ibe, mepi tuta du ti ibe ukaribu na ibi ga ba kune nana a bu ga zha, ma tiseji no na abi zh bana nasarawa ga, abi zha ba zha ukuribi na abi zha ku na ya abi zha uu asha ba zha ba kuna azika dupu i lugba shi ma o keme ko zika i ko. Name azika dupu tiba zha ma ga zika, iko hin zha shi ma gao ti yari shi nama zha ibe kana ga ti kuba ɛshi nana ati yaji hwayi ina na ishono bi zha ba ma. Iyi na ne ya nda gana hwayi nu cenji ti nyizo ga, bi zha ba gba raka kayi, bi zha ba gba ko bayi. shi shi ma ti huga ta tu kuba iyi shi, iyi na tenegi hwayi butu zha guga nu ihwan be hwayi ga zha mapa iyi teni ji nu teni ji ni cenje tutu, tu na jeriya ibe teni hwayi, ibe iyari cenje gbamgbam jime hwayi, ana na wa bi unu, ta a sada ba, ta gelezhime aba, ta saya ga bwa ta boci zaci bwa, ibe a dumaji hwayi, shi a zigba cenje gbamgbam, bi zha ba kuba ga hwa so gana buyeshi ba na nu ibe hwayi naka nana tu me. Ishiyi nda du ti tibye. Gana mi aka ga kubu se kwo gbetere udumwa o boturu ibe leme uwenep ishi ga i hien bujaa ɛ she ni guga nana shi ma ba jebe, ye, ba je naba kugbam kugbam kugbam, zha ifo beye to. Ama yashi bi yaji ɛji buzha ba kubwa iyi na zha hanu kuma yobiyono butu, yo bisogono iyi tima pa, yo bisogono iyi timapa. Seyi ko de iyi na ko hwaiy ɛlayi ibe shi ganana atwmwa shepe hwayi ko nuba aya ya atwa numweri, shi iyi ga shi ɛcilo be to, ɛcilo ibe shi iwe ma ti biyono so hwayi tu ri ta name ni ibe okuma.